لك صديق يحاول تناول طعام صحي بصورة أكبر، ولكنه يحب الأطعمة التي تحتوي على السكر للغاية. ما الاقتراحات التي يمكنك تقديمها له لمساعدته في المحافظة على نظام صحي؟ اقترح عليه يستبدل الحلويات بفاكهة طبيعية مثل التمر أو الفراولة بفهمه يخفف السكر بالتدريج بدل ما يقطعه مرة وحدة بخبره يجرب وصفات صحية بديلة للحلويات، زي كيك الشوفان بالعسل